नेपालमा विभिन्न प्रकारका बियर पाइनान, तनमध्ये एभरेस्ट बियर, गोरखा बियर, काठमान्डौ बियर, नेपाल आइस, तसोई टुबोर्ग, काल्सबर्ग, अर्ना, गोर्खा जसा चाहि खास गरि बाजार मा बढी पाइनान र तिन मा कसै मा अल्कोहल बढी हुन्छ, कसैमा अल्कोहल को मात्रा कम हुन्छ, कोइ ठनडो भया मात्र मिठा हुनान खान्ज्या, कोइ तातोई भ्यालै मिठाई हुनान, कसैले बडि खाइग्या बिहानतिर ह्याङ्ग गद्दान थोडा थोडा, कसैले थोडा कम बढी होइग्यालै तस्सो बिहान अप्ठेरो नाइँ गद्दा।